لو رجعت الف سنة لورا هبدأ احاول ان أنا أتصرف زيهم و البس زيهم عشان ميحسوش إن أنا غريبة عنهم او يحسوا إن أنا جاية من المستقبل كده لان مفيش حد عمره هيصدق ان أنا جاية من المستقبل لحد ما أثق في حد معين و ابدأ احكيله إن أنا فعلا جاية من المستقبل عشان يشرحلي ازاي ممكن أتعامل مع الناس في الوقت ده او ازاي <hesitation> أعيش نفس عشيتهم